Eléphant zao ataontsika ohatsy, igny zany izy marani-tsaigny. Hainy raha hamono anazy, hainy raha hamelo anazy. <noise> Ary i koa afaky ahi- dengena. De alantsika ohatsy koa soavaly, io koa io afaky baikoa koa io soavaly io ary afaky teneninao hoe: ah! atao an'zao ty, atao magnariky.